Siz ikkalangiz birgalikda juda qiziqarli vaqt o'tkazganga o'xshaysiz. Kayfiyatingiz yaxshi ko'rinadi. Hursandligingizdan yuzingizdagi nur yarqirab turubdi. Men bunaqa vaziyatda sizlarni ko'rishdan judayam mamnunman. Doimo sizlarni shunaqa hursand holatda ko'rishni xoxlagan bo'lardim.